gott kvöld og velkomin í

hann er í lengra lagi þetta er næstsíðasti þátturinn fyrir jól við tilkynnum hér á eftir um verðlaun atburður hjá okkur barnabækurnar eru í lok þáttarins fáum til okkar höfunda Ástu Kristrúnu Ragnarsdóttur með fjölskyldusögu Einar Már Guðmundsson passamyndir Hákon Jens Eiríksdóttir tilnefnd bók sem heitir Elín ýmislegt en við byrjum hérna með Kolbrúnu og Hauki verið þið velkomin það eru þrjár bækur sem þið lásuð fyrir mig

við ætlum að byrja á bók eftir Þórarin Leifsson sem heitir kaldakol Kolbrún vilt þú byrja já ég skal byrja í upphafi kemur fram að það eru hörmungar og það er brugðið á það ráð að flytja þjóðina heila þjóð úr landi hún er flutt til Berlínar á sama tíma er þetta kaldakol með stóra Íslandskynningu og þar kemur við sögu listakona kolla sem ég vil kalla extra large það er ekki alveg ljóst hvað furðaði ég mig á því af hverju væri ekki verið að fjalla meira um þessar jarðhræringar og hörmungar forvitni mín lá í þá átt en í staðinn kynnumst við nokkrum persónum og ég verð að segja að galli bókarinnar finnst mér sá að persónusköpunin er ekki djúp og þessar persónur koma manni lítið við þannig að mér leist nú eiginlega ekki á blikuna en í seinni hlutanum kemur ýmislegt óvænt í ljós og þar eru

hugmyndir sem höfundurinn hefur sem eru afskaplega áhugaverðar hvort sem maður er sammála niðurstöðu hans eða ekki en það eru sem sagt peningamenn sem svífast einskis stjórnmálamenn sem skipta sér ekkert af hlutum eða bara spila með þjóð sem lætur teyma sig út í hvað sem er það sem mér fannst athyglisverðast er svo listamenn selja sig eða láta plata sig þetta eru allt svona kunnugleg minni í mjög öfgafullri útgáfu

eins og Kolbrún segir hún er drifin áfram af hugmyndum og það eru hugmyndirnar sem keyra mann áfram í lestrinum held ég að sé alveg óhætt að segja það sem kallast svolítið á við bók Vals Gunnarssonar fjalla um hérna um daginn er að Íslendingar sem þjóð láta allt yfir sig ganga alveg sama hvort það er innrás nasista eða hvort það er eins og í þessu tilviki að láta flytja sig milli landa þeir bara yppa öxlum og spyrja hvort það verði til nóg kók og prins persónurnar eru

kannski kemur ekki beinlínis að sök þetta minnir svolítið á LoveStar eftir Andra Snæ þetta eru sem maður er að horfa á en það sem hann gerir í byrjun er að hann skiptir nokkuð ört á milli sjónarhorna

maður kynnist mörgum persónum en svo þegar líður á bókina þá fækkar þessum sjónarhornum og hann er aðallega farinn að binda sig við eina persónu fyrir mitt leyti held ég að það hefði getað dýpkað þessa bók mjög mikið ef hann hefði haldið áfram að sýna okkur fleiri sjónarhorn og til dæmis innan úr

búið að smala íslensku þjóðinni saman já já þjóðin býr bara í gámum það eru mjög sláandi lýsingar og þar hefði ég einmitt viljað fá að vita meira um bara hvernig það fólk býr þó hann komi aðeins inn á það þetta er mjög mikið séð ofan frá þetta er séð frá þessu og horft inn en þessi hugmynd um það að taka heila þjóð flytja hana

í miðborg Berlínar þar sem var áður flugvöllur gera þar einhverja smækkaða mynd af Reykjavík og gera Íslendinga þar að einhvers lags

hvað er þjóð á þjóð heima í tilteknu landi eða er það eitthvað annað sem heldur henni saman þetta er bók sem maður getur rætt fram og til baka og vekur upp margar spurningar en ég það hefði til dæmis mátt svona þessi gagnrýni gagnrýni á þjóðina er kannski svolítið einvíð finnst mér en það er samt seinni hlutinn fannst mér bara gerir þetta allt þess virði

situr eftir með alls konar spurningar og og er að velta fyrir sér hlutum það er heilmikið hugarfóður í þessari bók og hún er skemmtileg það má alveg segja

eftir Gerði Kristnýju þetta er stutt bók eiginlega

þarna er í rauninni

svo má að orði komast hún hún verður í rauninni þriðja hjól í öðru

mjög

áhrifamikilli mynd af því hvernig svona unglinga eru þetta byggist á tvíundakerfi þar sem þú ert stöðugt spurður spurður já eða nei spurninga

annað hvort að taka yfirborð í þessari bók en tala ég bara sem kona að ég þekkti þetta svo vel þessar reglur sem gilda í

og hvað það er flókið að vera þriðja

umgangast einhverja stelpu sem

á ekkert að tilheyra hópnum þetta er mjög vel gert þetta er mjög vel gert og stíllinn er skemmtilegur það er léttleiki og fyndni en líka alvara og mér finnst eiginlega niðurstaðan vera sú að maður eigi að standa með sjálfum sér það er líka þarna kafli sem gerist í sveit sem kemur dálítið eins og þruma úr heiðskíru lofti af því þar er lýst svo mikilli grimmd hann er að vissu leyti stílbrot en hann fékk mig til að hrökkva við þar er dýrsleg grimmd og mannleg grimmd mér finnst með þessa bók hún hefði að ósekju mátt vera lengri það er mjög margt þarna sem sem Gerður tæpir á eða

bregður upp mynd af sem væri hægt að fara dýpra í hún stendur samt fullkomlega undir sjálfri sér eins og hún er þessi bók en hún minnti mig svolítið á þessar myndir eins og myndir

fylgist með ungu fólki sem er oft

að væflast um og eitt í sinni þessi stúlka er á þessum undarlegu mörkum á milli þess að vera fullorðin manneskja og barn hún er að reyna kalla

fram einhver viðbrögð frá umhverfi sínu líka foreldrar hennar eru

þetta er bók fyrir ungmenni en ekki síður held ég bara fyrir eldri lesendur mér fannst mjög gaman að lesa alveg ímyndað mér að unglingar eigi að lesa skilyrðislaust unglingar eiga svo skilið að fá bók sem er svona vel skrifuð og bara skemmtileg og fjallar um svo margt sem kemur lífi þeirra við þetta er einmitt bók sem ég held að væri alveg þessi virði til dæmis bara fyrir þetta litróf milli barna og fullorðinna og þarna er líka eins og það einn typpakarl í blokkinni

það er ýmislegt sem svo er það Bjarni Harðarson í skugga drottins þetta er náttúrulega allt annað annað tóbak sko þetta er Skálholt leiguliðar fátækt fólk mestan part en reyndar líka höfðingjarnir í Skálholti á átjándu öld enginn skal nú efast samúð Bjarna með þeim sem að með lítilmagnanum með lítilmagnanum og það skín í

hún heitir í skugga drottins það sem er áhrifamest í

þetta er svona strangur guð er einskis metið og við kynnumst þarna lífsbaráttu sem er afskaplega hörð og erfið en ég verð að segja að stíllinn er þannig að ég gekk ekki alveg inn í söguna mér fannst ég standa fyrir utan og vera að horfa á þetta örlög persóna snertu mig ekki eins mikið og ég hefði viljað en en þetta er alls ekki illa gert alls ekki þarna er feikilega mikil rækt lögð við stíl

þarna eru stuttir kaflar og lengri kaflar og persónusköpunin

það eru margar persónur sem heita Jón og það eru margar persónur sem heita svona svipuðum nöfnum þannig að það er talsvert mikið til að halda utan um fyrir þolinmóða lesendur er þetta örugglega mjög áhugaverð lesning og og vegna þess hversu hægt bókin er byggð upp þá verður svona þessi dramatíski hápunktur sem kemur í lokin ansi áhrifamikill fannst mér en en mér fannst kannski þetta er svolítið þætt það eru mörg atriði sem er komið inn á sem er ekki kannski unnið fyllilega úr eða aðeins sýnt mjög stuttlega frá ástæðan fyrir því er sú að þetta fólk má sín svo lítils gagnvart valdinu að það verður aldrei nein úrvinnsla það er allt stoppað af og það kannski gerir það

að þessi endalok verða eins eins áhrifamikil og raun ber vitni hann ætlar að halda áfram með þetta þetta er fyrsta bindið í

hreinlega verið of margar persónur í þessari bók mér skorta að ég næði þessari tengingu sem ég þrái svo þegar ég les bók

jú þetta var hræðilegt líf og annað slíkt en það snerti mig ekki nægilega mikið því miður þetta var á tímum þegar allir hétu Jón var

alla vega margir

Íslendingasögunum þar sem allir heita Thor eitthvað kannski hétu allir Jón

en skáldsagnahöfundur má nú kannski taka sér eitthvað

þakka ykkur fyrir að vera hérna með mér við skulum sjá hvað er að gerast í fáum línum og svo er það Kristín Eiríksdóttir fuglaskoðarinn er glæpasaga eftir Stefán Sturlu fjallar um Lísu og dauða ungs manns sem er hugfanginn af fuglum höfundur er annars betur þekktur sem leikari

eftir Guðrúnu Guðlaugsdóttur hér segir frá blaðamanninum Ölmu sem í upphafi bókar fær

tilboð um að skrifa ævisögu

þekktrar konu í viðskiptalífinu sem á mörg leyndarmál skoðar heiminn er óvenjuleg bók þetta er ferðasaga um Evrópu rituð eftir ferð árið nítján hundruð og fimmtíu af hinum vinsæla lækni Jónasi Sveinssyni en frá sjónarhóli sonar hans sem var kallaður

bókin kemur nú í fyrsta sinn fyrir

almenningssjónir erlendur

eftir Snorra b Bergsson segir frá flóttamönnum og framandi útlendingum sem komu til Íslands á árunum átján hundruð fimmtíu og þrjú til nítján hundruð og fjörutíu stærsti kaflinn fjallar um flóttamenn sem hingað komu á árunum fyrir seinni

á raunastund var feikilega vinsæll bókaflokkur á sínum tíma og kom út í mörgum bindum hér tekur Steinar j Lúðvíksson upp þráðinn í sjóslysasögu Íslands á árunum nítján hundruð sjötíu og fimm til tvö þúsund Kristín það fyrsta sem maður rekst á er þessi frábæra kápa og svo titillinn á

kápan er eftir Höllu Siggu hjá Forlaginu ég er mjög ánægð með hana titillinn er áletrun á kassa sem Elín bókarinnar finnur í geymslu sem hún vissi ekki að væri til fórum hérna út í Gróttu þetta er

af fáum stöðum sem beinlínis koma við sögu í bókinni já þetta er eitt af örfáum

þegar ég var að skrifa bókina að notast ekki við staðarheiti sagan

gerist víðvegar í Reykjavík og hún er mjög skýrt í huganum á mér ég veit alveg

held að þetta sé svo mikið fyrir lesendur sko hvar ég pæli mikið í þessu

hvar maður vill að fólk

á Kleppsvegi eða Örfirisey svo eru kaflar sem gerast á Örfirisey og svo áttaði ég mig á því það kemur ekki fram í bókinni en það gerist í höfði mínu á það er bara persónan sem býr á Örfirisey hún er ekki með jarðtengingu eitt af því sem kemur upp úr þessum kassa er litill glerhestur sem aðalpersónan finnur og er þess eðlis og vekur upp í henni svo mikinn viðbjóð að hún getur ekki tortímt honum

er um í rauninni þessa baráttu við efnið það fyrsta sem henni dettur í hug er að fara með hestinn út á Granda en síðan keyrir hún út á Gróttu og hún ætlar að henda honum í sjóinn en þá einhvern veginn finnst henni eins og sjórinn myndi kannski breytast í hestinn eða henni myndi alltaf líða eins og hesturinn væri rétt inn af ströndu

hún hugsar um Rauðavatn en þá myndi hún kannski alltaf hugsa um hestinn þegar hún færi að Rauðavatni ef hún myndi sturta honum niður í klósettið gæti hann fest sig einhvers staðar í

einhvern veginn vera alltaf í húsinu ef hún myndi setja hann í endurvinnslu þá gæti þá gæti hvað sem er verið úr hestinum sem er úr gleri það kemur fram í bókinni hvernig henni tekst að tortíma hestinum það er aðferð við að tortíma efni en þetta er saga um tvær konur á mismunandi aldri sem tengjast já og þær eru svona sitt hvoru megin við mig í aldri sú yngri hún er nítján ára og

svona

á að vera stjarna sú eldri

sem mér finnst líka

í sjálfu sér hún er ekki

er ekki alveg nógu gott en er samt svolítið flott hún er

hún er alltaf að passa upp á að allt sé á sínum stað en er eitthvað af þér í þessari

er náttúrulega rosalega mikið af mér í bókinni eins og eðlilegt er Ellen yngri maður hugsar svolítið er þetta Kristín þegar hún var ung það er þessi bráðgera stúlka sem er farin að yrkja en líka í dálítilli uppreisn já já akkúrat það er eitthvað sem

plotta ekki sögur ég hélt að þetta yrði saga sem yrði ekki dramatísk ég vissi ekki að það væri svona mikil dramatísk sveifla í henni þegar ég byrjaði að skrifa hana en svo einmitt gerist þessi atburðarás og þá þá einhvern veginn fór ég svona með í hana en hún er einmitt svolítið dramatísk kannski vegna þess að hún er svo óútreiknanleg atburðarásin sem hún verður þegar maður kemst í tengingu við að hún verði

svona eitthvað afl sem sem höfundur álpast með frekar en að maður sé að reyna allt ganga upp í lokin eins og í góðri glæpasögu þannig að þú ert ekki búin að hugsa þetta til enda nei alls ekki

það er eina leiðin fyrir mig til að skrifa því annars missi ég bara áhugann á bókinni ef ég veit hvað gerist þá get ég einhvern veginn ekki já þá missi ég áhugann

þarf alltaf að vera svolítið spennt sjálf fyrir því sem kemur næst hingað er komin Ásta Kristrún Ragnarsdóttir

velkomin það sem dvelur í þögninni þetta er bók sem þú skrifar um formæður þínar þetta er svolítið sérkennilegt uppeldi sem ég fékk ég ólst upp í sveit og þar var arfleifðinni haldið mjög stíft að mér og reyndar sem sagt formæðra minna Ásta og svo Kristrún og þá svona rann mér blóðið til skyldunnar og mér var líka ítrekað sagt að svo væri en þessar konur sem mér var sagt frá þær höfðu geypilega mikla hæfileika voru greindar listakonur síðan mjög uppteknar af frelsisbaráttu

þjóðarinnar á þeim tíma sem þeirra menn fóru til Kaupmannahafnar að læra og þær til dæmis eins og sú elsta sem er í bókinni sem er Kristrún þessi fyrsta

annarri Kristrúnu

við förum yfir langan veg og það sem gerist í þessari bók Egill er að ég fer alltaf á milli inn í sjálfa mig inn í mína bernsku og segi frá hvernig þessar konur birtast mér í sögunum heima þannig að þetta er persónuleg bók að því leyti en síðan koma sögurnar eins og ég sá þær fyrir mér sem barn og auðvitað geta þær ekkert haldið uppi heilum kafla þannig að þetta er söguleg skáldsaga Kristrún það er hún sem er í tengslum við Baldvin

Einarsson sem er frumherji í frelsisbaráttu Íslendinga en svo slitnar

það sem ég er svo upptekin af í þessari bók Egill að þau voru frumherjar í íslenskri frelsisbaráttu og þau ákváðu það saman að hann færi utan svo hann gæti komið með lögfræðimenntunina til að takast á við Dani og hún ætlaði að vera með honum

það eru hennar systur til dæmis ef við förum svona langt aftur það er Guðný frá skáldkona þetta var allt

svo förum við yfir í Grím Thomsen sem var byggður konu on a blind date eins og maður segir sem er Jakobína sem að síðan auðvitað fékk Thomsen nafnið og þau fluttu á Bessastaði hún er þarna síðan erum við að tala um Eyrarbakka auðvitað þangað sem við Valgeir erum flutt þar er Ásta þar kemur Ástu nafnið inn Ásta Júlía sem er langamma mín móðir Kristrúnar sem er á forsíðunni hún giftist Tómasi nokkrum Hallgrímssyni lækni syni Kristrúnar sem var það sem er að hann var með

það sem er svo merkilegt í þessari sögu lands og þjóðar að hann kemur heim þessi elska einn af fáum Íslendingum sem hafa lokið

og héraðið nær til og alveg upp á Hellisheiði hann ríður um allt á hesti og það er hann

verður ertu víst að fá sem hann gefur Matthíasi þegar Matthías tekur við Odda þegar afi sem hafði haft aðsetur þar fer frá Odda svo er þarna reyndar sagan líka af brytanum sem Ólafur Jóhann skrifaði

svo rosalega upptekin af því hún er stórkostleg persóna sem er á kápunni hún er á kápunni í rauninni þá var það metnaður minn að búa til boga en ekki taka ömmu og andsvar við öðrum bókum sem hafa verið skrifaðar eins og höll minninganna heldur gera þeim skil á þeim forsendum og af þeirri innlifun sem ég hafði af því hún var mjög sérstök hún var okkar fyrsti og hún var andans kona hún var kjörkuð hún hafði allt þannig að í bókinni kemur fram hvað hún var sterk og stór en líka hvað afi var yndislegur hann var ekki þessi vondi karl sem sveik hana það eru allir mannlegir hann fór frá börnunum

já en það eru margar ástæður alltaf að baki alls þannig að þetta er ekkert spurningin um að stimpla hann vondan eða góðan þetta er svona

en svo er trompið sem er síðasti kaflinn í bókinni og það er yngsta barn ömmu hún Katrín sem er hin mikla sorgarsaga

leit ömmu að afa í Bandaríkjunum og kom ekki í leitirnar fyrr en átján ára gömul þannig að þetta

eins og það heitir á íslensku eða ensku

að lesa allt um þetta hún er lokakaflinn og hennar sonur er minn svona því hún á einn son sem er í Bandaríkjunum myndlistarmaður í

ég þakka þér fyrir að koma í þáttinn við skulum skoða verðlaun

hér rétt á eftir þá er komið að árvissum viðburði í þessum þætti það er þegar við greinum frá úrslitum í vali bóksala á þeim bókum sem þeim líst best á eru með þrjár bækur í

og Sigríði Sóley Sveinsdóttur brynja úr Eymundsson Sigríður Sóley úr bókabúð Máls og menningar þær ætla að greina frá þessum þessum úrslitum með mér við ætlum að byrja Brynja á ævisögum já í þriðja sæti er með lífið að veði eftir

park í öðru sæti tvennir tímar endurminningar Hólmfríðar Hjaltason skráðar af Elínborgu Lárusdóttur og í fyrsta sæti er það Helgi endurminningar Helga Tómassonar dansara skráðar af Þorvaldi Kristinssyni já í þriðja sæti er það galdra dísa eftir Gunnar Theodór Eggertsson í öðru sæti er það svo er ekki allt í lagi með þig eftir Elísu Jóhannsdóttur í fyrsta sæti er svo vertu ósýnilegur

að taka fyrir fræðibækur og handbækur þá höfum við í þriðja sæti geymdur og gleymdur orðaforði eftir Sölva Sveinsson í öðru sæti kortlagning Íslands eftir Reyni

og í fyrsta sæti leitin í öðru sæti er það svo flóttinn hans afa eftir það er flott bók við ætlum að taka síðan var það ekki þýdd skáldverk jú og það er í þriðja sæti Saga

svo deila

tvær bækur það er annars vegar veisla í greninu eftir og grænmetisætan eftir

þá er ef mér skjátlast ekki íslenskar barnabækur akkúrat í þriðja sæti er það amma best eftir Gunnar Helgason í öðru sæti er það þitt eigið ævintýri Ævar Þór Benediktsson og í fyrsta sæti eru það fuglar eftir Hjörleif Hjartarson og Rán

Brynja það eru

það eru órar martraðir og hlutir sem ég hugsa um þegar ég er að keyra eftir Dóra d Dag Hjartarson og í fyrsta sæti

loks í fyrsta sæti er það eftir Fríðu Ísberg svo er það loks íslensk íslensk skáldverk í þriðja sæti er það mistur eftir Ragnar Jónasson í öðru sæti er svo Elín ýmislegt eftir Kristínu Eiríksdóttur og að lokum í fyrsta sæti Saga Ástu eftir Jón Kalman kemur kannski ekkert ofboðslega mikið á óvart þetta er

á þeim bókum sem þeim þykja athyglisverðastar og mér skilst hafi verið góð þátttaka í þessari þessari kosningu mjög já vertu ósýnilegur eftir Kristínu Helgu Gunnarsdóttur í fyrsta sæti fræðibækur leitin að klaustrunum eftir Steinunni Kristjánsdóttur í fyrsta sæti þýddar barnabækur kvöldsögur fyrir

stelpur í fyrsta sæti þýdd skáldverk grænmetisætan og veisla í greninu í fyrsta sæti svo eru það íslenskar barnabækur fuglar eftir

Hjörleif Hjartarson og Rán

þá er ég komin í ljóð

eftir Fríðu Ísberg í fyrsta sæti loks eru það íslensk skáldverk saga Ástu eftir Jón Kalman Stefánsson í fyrsta sæti við ætlum að fara yfir í allt aðra sálma Hákon Jens við geðdeild Landspítalans Hákon þessi bók heitir

já titillinn kom fyrstur til mín hann kom til mín fyrir tuttugu árum síðan að þetta small í hausinn á mér ég var að vinna sem túlkur fyrir hóp af Ítölum og gerði ekkert mánuðum saman annað en að horfa á þá vinna og allt í einu kom þessi titill til mín í Kringlunni en

fyrr en fjórtán árum eftir að titillinn kemur til mín að ég byrja eitthvað að reyna að skrifa bókina gerði tvær misheppnaðar atrennur ég henti tveimur handritum svo í einhverri einhverri brjálaðri gremju og örvæntingu var ég að skrifa smásögu og þá allt í einu birtist apinn græni Bob Dylan og hinir karakterarnir fóru að birtast

það var ekki planið þeir birtust ég skrifaði bara eins og ég ætti lífið að leysa á hverjum degi þetta er útkoman en hvernig tengist bókin geðdeild Landspítalans þar sem við erum hann er hann er öryggisvörður í Kringlunni umhverfið sér hann ekki sem

og hann endar hérna inni og er megnið af bókinni inni á geðdeild bókin gerist að stórum hluta inni á geðdeild

byrjaði sjálfur að skrifa bókina inni á geðdeild ég sem sagt missti heilsuna fyrir fyrir sjö árum síðan og missti tilgang það er eitt af því sem maður missir þegar maður missir heilsuna þá er enginn tilgangur með mér lengur og það var iðjuþjálfi sem spurði hvað viltu gera og mér datt ekkert annað í hug að segja ætli ég skrifi bara ekki og það var einhvern veginn verkefni sem ég fékk hjá henni það var að skrifa í tvo tíma á dag þannig að þetta byrjaði svolítið hérna en það er alls konar fólk þarna með Lofti og þau hyggja á einhvers konar uppreisn já þau vilja byltingu og þau vilja að fólk taki ábyrgð á lífi sínu og tíma sínum og bókin snýst kannski dálítið mikið um það að verður fyrir þessari vitrun þá gerir hann sér grein fyrir

að við komum af mikilli vanvirðingu fram við þann tíma sem við eigum á jörðinni og sólundum honum að hans mati hann vill vekja fólk til meðvitundar um þetta eftir friðsömum leiðum svo eru aðrir með honum í liði sem sem hafa ekki jafn mikla trú á því að friðsamar leiðir komi til með að virka og vilja beita ofbeldi en sumpart er þetta

er sett á hliðarlínuna eða sem sagt tekur ekki lengur þátt í samfélagi það sér það kannski

sýnin sem maður fær á samfélag og hvernig samfélag virkar verður kannski ekkert rosalega jákvæð þegar maður situr fyrir utan og fylgist með segðu mér af sjálfum þér þú hefur fengist við margt pabbi þinn er nú frægur

hestamaður og myndlistarmaður en þú hefur gert ýmislegt já ég hef unnið í fiski og verið á sjó og verið í byggingavinnu og unnið í sjónvarpi og kvikmyndagerð og ég taldi það einhvern tímann saman á starfsferilsskrá það náði næstum því fjörutíu fjörutíu vinnustöðum við hin ýmsu störf sem ég hef unnið

ég er svona maður sem stoppar stutt við á hverjum stað mér fer að leiðast og þá fer ég og finn mér nýja vinnu eða nýjan feril svo var þetta allt saman tekið frá mér þegar ég gat ekki unnið lengur þetta nýtist mér samt í skrifunum og

hitti menn sem ég var með á sjó þegar ég var sautján ára sem eru að lesa bókina en þú býrð erlendis er megnið af mínum tíma hjá henni ætlarðu að halda áfram að skrifa já já ég er kominn einn fjórði inn í næstu bók takk kærlega Einar Már Guðmundsson passamyndir skáldsaga eftir þig

segja að hver skáldsaga sem ég skrifa er alveg sjálfstæð skáldsaga í sameiningu eru þær

að byggja stærri og stærri heim þannig að Haraldur er bróðir Páls sem segir engla alheimsins yngri bróðir yngri bróðir þeirra Rafn hann segir svo ættarsögurnar enda er hann sko sagnfræðingur en hann þá atburðarás þarna í fótspor á himnum draumar á jörðu og nafnlausir vegir þær sögur þetta gerist

á áttunda áratugnum um miðbik áttunda áratugarins upp úr þarna fer Haraldur til Noregs og svo til til Ítalíu sagan berst ungir menn hérna í Reykjavík og þeir ákveða að fara út í heim og þessi draumur um að fara út í heim og og finna sig fara til Noregs og fá sér vinnu og ætla

að rífa upp pening og fara svo suður á bóginn og svo svo verður náttúrulega ýmislegt á vegi þeirra sem gerir

kannski öðruvísi en þeir héldu fara í verkamannavinnu þarna uppi á heiði í Noregi já það er enga vinnu að fá í sjálfri Osló og erfitt að erfitt að Íslendingarnir sitja um öll hreingerningarstörfin og enga enga byggingavinnu að fá þannig að þeir enda á því að vera að grafa skurð á milli tveggja

og þetta er allt að hefjast þannig að Jonni og Haraldur eiga sinn þátt í því en svo er þessi Evrópuferð og þar verður þetta svona þetta verður svona

þar sem Halldór Laxness sat og skrifaði Vefarann en þetta er auðvitað bara orðinn

þannig að hann er að máta þetta er samt þetta fólk

rúna sem er mikil persóna þarna hún hefur komið svona með heiminn til þeirra veröld og listaveröld og og fullt af Ítölum sem sem koma með þeim hingað

það er svona í kringum nítján hundruð og sjötíu svo átta árum seinna fer Haraldur að heimsækja þetta sama fólk og þá er veröldin

orðin allt öðruvísi þá er þetta allt á kafi í dópi og það var þessi uppreisn á Ítalíu sem var annars vegar bylting og hins vegar hörð fíkniefnaneysla já það má segja að þessari hreyfingu henni hnignar bæði innan frá og utan frá náttúrulega möguleikarnir í samfélaginu eru litlir svo svo er það bara einmitt það er talað oft um ítölsku

þetta að prófa mörk vitundarinnar og allt þetta þannig að þannig að það er í sjálfu sér

þetta er alveg sama fólkið en en það hefur misst fótanna það ræður ekki við þessa drauma minnir svolítið

ég segi sko Rúna er Rúna og róska var róska alveg eins og Páll í englum alheimsins er Páll og Pálmi bróðir minn

prívat og persónulega

þarna hef ég búið til þessa persónu Rúnu en en aðalatriðið er að mér þykir ofboðslega vænt um allar þessar persónur einar Már passamyndir takk Emil við erum hérna í Litlu við Laugaveg að fara að tala um bókina þína Sólhvörf en af hverju erum

við erum hér til að eyðileggja jólin fyrir fólki við erum hér til að ræða um

gerist yfir jólin og þetta er sem gerist í hliðstæðum íslenskum veruleika þar sem heimar vættanna eru raunverulegir en afar fáir geta sett sig í tengsl við þá þeir sem geta það sæta fordómum og vættirnar sömuleiðis ég kalla þetta

ég flétta saman norrænu glæpasögunni nútíma fantasíu íslenskri þjóðtrú og íslenskum veruleika finn þar jafnvægi á milli og úr verður saga að börnum er rænt skömmu fyrir jól þar eru að verki hinar gömlu sem eru ógeðslegar og

eru í rauninni skrímsli en það er ekki svo einfalt að það séu jólavættirnar sem ræna börnum heldur teygir sakamálið sig teygir arma sína langt í mannheim og hulduheim en jólavættirnar eru það þá jólasveinarnir og jólakötturinn

eða eitthvað sem þú skáldar upp það sem ég geri er að nýta þjóðsögurnar og byggja ofan á þær og ég fékk þessa hugmynd fyrir þetta sakamál þegar ég var að lesa mér til um íslensku jólin sérstaklega jól á Íslandi eftir Árna Björnsson þjóðháttafræðing ég var að leita eftir myrkari hliðum íslenskra þjóðsagna og þegar ég fór að lesa um upprunalegu jólasveinana þeir eru með langar klær og hvassar tennur þeir eru mjóir og með nánast engan búk og engar tær og

hugsa bara um að borða börn og menn þetta eru skrímsli og þeir eru kallaðir jólasveinar í þjóðsögum en það sem ég geri er að sögumaðurinn Bergrún Búadóttir sem er miðill

hún talar um hversu fáránlegt heiti þetta er og

og kalla þá

kastar í burtu svo koma inn já margar af þeim

eins og ég sagði ég leita í myrkari hliðar og hið dulræna í íslenskum þjóðsögum til að mynda drauma og martraðir vegna þess að þetta eru ekki

jóla og nýárs sem sagan gerist og hún heitir

heiðnu jólin og Brá er tvítug dóttir

svo heltekin af starfi sínu sem miðill er farin að finna fyrir yfirnáttúrulegum hæfileikum sem tengjast draumum og

þurfa að takast á við krísur sem bæði sem bæði snúa að sambandi þeirra sem er mjög flókið og sem sagt hæfileikum þeirra hvernig þær takast á við þá það er erfitt að takast á við hæfileikana yfir jólatímann vegna þess að að flakka svo mikið og draga mátt úr svokallaðri hulu sem er alls staðar sem er flestum ósýnileg en þetta er sem sagt sem þú hefur skapað sem er hliðstæða við íslenskan veruleika en svo um leið spennusaga já áður hef ég skrifað

Saga eftirlifenda þar sem allur heimurinn er undir sem fjallar um eftirlifendur ragnaraka þegar ég var að verða búinn með það þá fékk ég þessa hugmynd að miðli sem leyfa mér að vera ljóðrænn þessarar

og íslenska skammdegið íslenska skammdegið

að fanga þá stemningu mjög vel í gegnum það og svo fantasíu elementin þá eru það barnabækurnar Brynhildur Björnsdóttir er hérna með mér

ætlum aðeins að renna yfir hérna þetta eru ungmennabækur unglinga og

ætlum að byrja

sem kom út í fyrra Doddi bók sannleikans eftir Hildi Knútsdóttur og Þórdísi Gísladóttur

það drífur ýmislegt á daga og hann blaðamaðurinn úr Wintris já hann grunar hann um einhverja græsku og kemst síðan að því hvert raun erindi Svens er á Íslandi nú hér er er líka

þetta er Hrönn Reynisdóttir býr á Eskifirði sögurnar um Kolfinnu sem er átján ára gerast líka á Eskifirði þannig að þetta er

innsýn í þorp úti á landi og hvernig er að vera átján ára þar

friðarverðlaunahafi Nóbels þessi stúlka sem er ein af stóru fyrirmyndunum í veröldinni kannski nákvæmlega og hún segir frá

aðdragandanum að

árásinni sem var gerð á hana og jafnframt breytingum í heimalandi hennar sem verða til þess að hún þarf allt allt í einu að berjast svona hart fyrir því að fá

að sækja sér menntun þetta er hans fyrsta bók kemur út nítján hundruð níutíu og tvö en hefur verið að fara upp metsölulista núna mörgum árum síðar John Green er viðfangsefni sem brenna á ungu fólki og fjallar um á mjög alvarlegan hátt og þetta eru í raun mjög alvarleg viðfangsefni þessi höfundur svo

svo er það síðasta bókin það er ég er drusla

þetta er mjög falleg mjög falleg og mjög áhrifamikil og mjög sterk bók þar sem er þetta eru bækur fyrir ungt fólk alveg upp í tvítugt

þrettán og upp í tuttugu og fimm það er ýmislegt undir og fer auðvitað eftir þroska lesandans við erum með tvo höfunda hérna Gunnar Theodór Eggertsson og Elísu Jóhannsdóttur Elísa bókin þín er ekki allt í lagi með þig

bók sem fékk barnabókaverðlaunin og er tilnefnd til Íslensku bókmenntaverðlaunanna

þú ert að skrifa um einelti já ég er að fjalla um einelti og ég er að reyna að fjalla um það frá aðeins öðru sjónarhorni heldur en venjulega reyna að skoða hvað gerist í samfélagi unglinga þegar einhver einn er allt í einu bara tekinn fyrir hægt og rólega hvernig hvernig þróast það

ég skoða það með því að hafa

sögupersónur og skipta á milli sjónarhorna önnur þeirra er fórnarlamb eineltis áður og er að flytja ný í nýtt samfélag og hin er vinsæl manneskja í skólanum þannig að það svissast þarna á milli það gefur svona áhugaverða nálgun nú er náttúrulega oft talað um til dæmis á gerendum eineltis en bókin þín er bara um alvöru skrímsli er það ekki Gunnar Theodór alls konar skrímsli ég hef alltaf elskað skrímsli og verið hræddur við skrímsli og reynt að vinna með skrímsli á fjölbreytilegan hátt í bókunum

orðin aðeins eldri og orðin ofsalega öflug í þessari bók orðin eftir fyrri bókina er farin að

hafa áhyggjur af heiminum vill nota kraftana til góðs sér ýmislegt í fréttunum sem sem kveikir í henni þannig að hún vill fara og reyna að hafa áhrif á líf fólks úti í heimi hjálpa flóttafólki frá ímynduðu landi í bókinni og á sama tíma þá eru ófreskjur úr forneskjunni sem eru komnar í samband við hana sem eru líka að elta hana uppi þetta er mikil blanda af einhvers konar nálgun á okkar raunveruleika og okkar samtíma og reyna að vísa í eitthvað sem krakkar og unglingar þekkja úr fréttunum en gera það svolítið óbeint líka mikil

að taka alvöru mál fyrir en þið neyðist líka til að skemmta já maður

alvörunni og sorginni líka sem er í bókinni en hvaðan af því nú finnst manni eins og heimur unglinga og ungmenna sé mjög lokaður fyrir fullorðnum hvar eruð þið flugur á vegg ég ég hugsa bara aftur til þess þegar ég var unglingur ég var ég var sjálf lögð í

einelti og ég man vel eftir tímabilinu eftir það ég fór svo úr því í áttunda níunda og tíunda bekk og

að sækja í þann rann og svo að fá feedback frá krökkum og þessa nýju vídd sem internetið er í þeim

ég segi það sama ég byggi

mikið á sjálfum mér sem unglingi og líka bara nota

þessa tímalausu hefð að nota hryllinginn sem umfjöllunarefni sem að ungt fólk sækir í af því maður er að komast inn í nýjan heim og fóta sig og allt það hryllingurinn er oft mjög heilbrigður hvað það varðar